<hesitation> <noise> ס'איז דא ספעציעלע זאכן וויזוי ס'ארבעט <noise> אז ס'זאל קענען צושטעלן עלעקטריק פאר אדער א הויז אדער פאר א פארעם. ס'האט אפאר ס'- <hesitation> שטעקענעס און ס'דרייט זיך פון די ז- פון די ווינט און ס'ציט אריין אזוי די- אנשטאטס צו האבן עלעקטריק קען עס ארבעטן פון דורך די ווינט צו קענען געבן עלעק-